ہمارے یہاں بولے تو کتنا بھاڑا رہتا۔ گھر کا بولے تو دیکھنا پڑتا کیسا طریقے کا گھر ہے۔ یہ سمجھو سادے گھراں ہے، ایک روم کا ہے بولے تو پانچ چھ ہزار زیادہ سے زیادہ۔ ایسے سادے اچھے گھراں بولے تو برابر سے دیوارا ٹائٹ سا بھائی سا لگائیسو ہے۔ برابر سے باتھ، لائٹا مائٹا، پانی وانے ہے بولے تو کم سے کم دس ہزار لگ جاتا۔ دیکھو تمنا رہنے کا ہے بولے تو دس ہزار میں ایک روم کا مل جاتا۔ بھی تمنا روم کا ایسا ہونا تو اُس کے حساب سے پیسے بڑھتے دیکھو۔ فلیٹ آونا تو فلیٹ آونا تو بھی منگا ہوتا۔ وہ بھی پندرہ ہزار بیس ہزار میں مل جاتے۔ کتنے روم کا ہونا اُس کے حساب سے بدل لیتا ریٹ اس کا۔ اور فرسٹ فلور پے ہونا، لاسٹ فلور پے ہونا، اُس کے حساب سے الگ الگ ہوتا۔ بولے تو کتنا پرانا ہے وہ فلیٹ۔ نئے نئے رہے گھراں فلیٹا تو چاہتے پیسے لے لیتے۔ دیکھو بھی پرانے رہے تو تھوڑے کم پیسے لیتے۔